كيف ترتب خزنه بي انك تفضيها يعني تفضي كل الحجات الموجودة دي وتفرز الشي النافع تختو والشي يعني حتي لو أنت مامحتاج ليهو هسع ممكن تحتاج ليهو لي قدام ممكن فيدك بتخليهو الشئ الاصلا تالف ومانافع بتشيلوبتجدعو في الزباله يعني بتعمل فرز وجرد لي الحجات الموجودة وتشوف تقيم هل هيا مفيدة في المستقبل ولاصلا ما منها فائده يعني الحجات شغاله ممكن تشتغل ممكن تستفيد منها او انها حجات تالفه خالص تقيما بعداك ترتب الحجات الموجودة الكويسه وتعدم الحجات الغير مفيده